Raha ôtran'ny anahy manondraka ny zavamaniry ao amin'ny tanagnako ao zany na amin'ny raha amboleko dia mahatratra indroa isan'andro aho manondraka anazy. Dia <hesitation> amin'ny hariva aho a, manondra- amin'ny mandraigna aho manondraka indraika mandeha dia amin'ny hariva igny koa aho a manondraka indraika, dia indroa zany isan'andro. Dia zany hoe, agnatin'ny herinandro zany izy a raha tôtaligna, dia eo mahatratra amin'ny efatra ambin'ny folo isan'andro eo agnatin'ny herinandro.